Paɗe watugo pate watugo ɗo mari less mai haa a yaɓata domari ha awatata kosdema domari ɓoggiɓo ɗum a natirta a haɓɓa dum.